أعتقد أن الحكومات لازم تسعى للإثنين صراحة، لأنه إثنين هدفين مهمين مرة، فمثلا ممكن طريجة إنها تجمع بينهم إنه الحكومات تستثمر في التقنيات اللي هي تجيك مستدامة زي الطاقة المتجددة، اللي مثلا تعزز النمو الإقتصادي وفنفس الوجت تساعد على حماية البيئة، بهذي سوينا الإثنين رفعنا الإقتصاد، وحمينا البيئة ف هي الطريجة كويسة وغيرها من الطرج، يعني، فبرأيي إنه الإثنين لازم يسعون لهم.